Fiatraikan'ny sakafo amin'ny fahasalamantsika amin'ny ankapobeany ah de ny sakafo izay hoanina ihany no mitondra ireo otrik'aina rehetra izayilain'ny vatana izany hoe <hesitation> ny sakafo hoanina ihany no maha salama fa saingy kosa miankina amin'ny fomba fandrahoana an'azy ah sy ny fomba fikarakarana an'azy ah ny ahazoana ny otrik'aina amin'ilay sakafo.